सांगतिक बाध्यबाधक अथवा गाना गैना बजैनामे प्रयोग हुइना समान ओईनके नाम यी प्रकार है <hesitation> मन्द्रा, ढुल्की, डफ्फ, ढोल, हार्मोनियम, बाँसुरी, तबला, ड्रम, गितार, सितार, भायोलिन, पिआनो, चिन्झो, आदि हैं।